أول وظيفة لي كانت كاشير، وكانت ممتعة جدًا لأن فيها تعامل مباشر مع الناس في البيع والشراء، وترتيب البضاعة، وأن أنا أتفاعل مع الناس وأن أنا أكلمهم مباشرة.